Bor ni Petats, e-e ka ku ni Petats, tara tol ni Petats, kova sol elo ma la ui Tung, Poka, ni Yameng ni Hetal, Paroran, i Haku i Halia, Saposa, a min pinapo nien eru e natei er u bor ni Petats. E ru e gum lilih bitan e ru bor ha Petats. <hesitation> Bor ha Petats has te keleng na turu buk, u-u Buk Ni Kuma. Iau te kuma si ria tei Poka na tei Tung, na min mes has a min pinapo, Matsungan has. Le longon se mu bor ha Petats e kuma se ria tara pinapo ni Matsungan has. Na u bor nien, ha Petats, e natei e ria tara min pinapo havogon te solsol re gu lan.